Usari la ntilligenza elettronica pi pigghiari dicisioni è sicuramenti murali a pattu di sapiri ca li dicisioni ca idda ti suggirisci nun sunnu garantiti da lu puntu di vista murali. La dicisioni va pigghiata da la pirsuna ca avi a valutari siddu li proposti rispunnunu a li principi murali.